<noise> nyo sisio rou nainy te kakaii nyo nainy te kakaii nyo, fakats to ya nan nating tabin fatabin patsukan mi no tsonyo. Nainy te kakaii nyo, nyo gima kakaii ten tete ai nana tsiau fatobiny nyo te kakaii ten <hesitation> mes a tete tsiau torova. Tete tsiau nating nom va ro nyo ai mes a tete tsiau ti ya nan te nating nainy fa jias va ro nyo. Nainy mam na rom unyo <noise> tana pan te kaka ya, ai nating fainy va ro main fo binun nainy te kakaii nyo ai fainy va ro main fo binun mam te nainy binun. Nainy mam gima kat farof rom fo binun, ai atsun va ro mam, stick va ro mam tana sa ai te fatsuts va ro mam tan kat tan binun. Kakaii nyo, tsue fi nyo, nyo gima kakaii ten tete ai nana tsiau fatobiny. Kakaii nyo, nyo nating to na binun. Tan binun farei a binun te nating kat ror moun, binun te nating kat ror tsoiny kakaii nyo, nyo nating komainy fisok rou ya <hesitation> nating fakats ro nyo. Tan nainy te sua mam tan teisinu, mam te sua unya soroken, mam te sua, sa mam sua, nyo na kakaii mesmes tsonyo kan ai pupu tsiau. Mam na to ai nom kainy ainy tsinia te nating binun fi ror fo tsokanei uan, soroken, ari to ri nan vainy te nonom fo painy kiany ainy tsuri. Rait ai nom to va nyo sa mam sua. Nyo filsen me a mesmes. Mam sua to sa mam sua sua mam na to soroken. Mam nom fakp to na kainy ainy tsunia kainy ainy fo torara te fainy ya, fainy fakap to yan fo painy kainy ainy, fo painy soap fo painy korobus an fo painy sa pis na, rice, tinpis, nainy nom fakap to ya, sua fatbin mi to. Kakaii, mam kakaii. Mam igma katsian, mam kakaii. Mam sua mi to, sa mam sua me sua me mam te sua tsun iny ya sen na fos ana painy tokon. Mam te iny ya painy tokon, mam te iny ya painy tokon. Mam sua mito, sua me ai pupu tsiau tagei to na mats te reg ana ai tsue of to mamam, <noise> taga na yam mats te rg en. Teisinu, nuu tsian. Taim ai te tsue fi ni ya, ai tsue to, nom tokon ainy te sua. Nyo nom to tan tokon sa nyo sua, ai sua non tau, nyo sua rom i mus. Nyo sua, sa mam sua sa mam sua. An nainy tsubag te tsubaf fatabin me mam ruak busen tan manguru, mam ruak tan tongon mam ruak tan tongon tsue to, nom taptap yam tan tongon, mam nom tap to tan tongon an gorr to ya nan govets ton tau nan buts ai gima govets mamam mam te na, ai te tsue, notap faaparits yam, mam notap faparits to tan tongon sa mam notap, gorr pas tan teisinu korr non, korr non teisinu tsiam. Nainy gorr te kap na ya mats fatabin to, ai tsue to ra sua ror, nainy mam buiny sua rom mam nongoiny to ku te ku minon. <noise> oi mam bing na tova u <noise> komainy taga tete tsonyo sua minon, sua minon na fuan a fos mi te rof rom? O mam tovei tan tangon. Sua vesau miyam mam mam sua. gorr te kor fatabin, namaan te na fatabin na mam ruak em faan, sisio to nainy te kakaii nyo, nyo nating tana patsukan rou nating fakats rou stori ti ya nan, sisio to ya nan, nating fakats rou ya nainy ta kakaii nyo ana mam sua komana tei sinu tsian, mam po me soroken, mam tabin mi to mam nom taptap to tan tongon mam ruak to faan. Sua na faan mam nai ruak to ana tsubaf, tsubaf tsian ruak to sisio tana tei sinu. <noise>